Ny bera da biby tegna malaza fa mpatory amin'ny ririny. Ny fatoriany mandritsy ny rininy io zany da manampy azy amin'ny fitsitsiany angovo sy amin'ny fotoa izay tsy ampy ny sakafony.